Otu abo atol anu isin ishinu osa asatol tolu iri iri nu otu iri nu abo iri nu atol iri nu anu iri nu isin iri nu ishinu iri nu asa iri nu asatol iri nu tolu ogun ogun nu otu ogu nu abo ogun nu ata ogun nu anu ogun nu isin ogun nu ishinu ogun nu asa ogun nu asata ogun nu tolu ogun nu iri ogun nu iri nu otu ogun ni iri nu abo ogun nu iri nu ata ogun nu iri nu anu ogun nu iri nu isin ogun nu iri nu ishinu ogun nu iri nu asa ogun nu iri nu asata ogun nu iri nu tolu ogun laru ogun laru nu otu ogun laru nu abo ogun laru nu atol ogun laru nu anu ogun laru nu isin ogun laru nu ishinu ogun laru nu asa ogun laru nu asatol ogun laru nu tolu ogun laru nu iri ogun laru nu iri nu otu ogun laru nu iri nu abo. ogun laru nu iri nu atol ogun laru nu iri nu anu ogun laru nu iri nu isin ogun laru nu iri nu ishinu ogun laru nu iri nu asa ogun laru nu iri nu asatol ogun laru nu iri nu tatu ogun atol ogun atol nu otu ogun atol nu abo ogun atol nu atol ogun atol nu anu ogun atol nu isin ogun atol nu ishin ogun atol nu asa ogun atol nu asatol ogun atol nu tolu ogun atol nu iri ogun atol nu iri ntu otu ogun atol nu iri nu abo ogun atol nu iri nu atol ogun atol nu iri nu isin ogun atol nu iri nu ishinu ogun atol nu iri nu asa ogun atol nu iri nu asatol ogun atol nu iri nu tolu ogun anu ogun anu nu otu ogun anu nu abo ogun anu nu atol ogun anu nu anu ogun anu nu isin ogun anu nu ishinu ogun anu nu asa ogun anu nu osatol ogun anu nu tolu ogun anu nu iri ogun anu nu iri nu otu ogun anu nu iri nu abo ogun anu nu iri nu atol ogun anu nu iri nu anu ogun anu nu iri nu isin. Ogun anu nu iri nu ishinu Ogun anu nu iri nu asa Ogun anu nu iri nu asatoi Ogun isin.